أحس موسيقى البوب مرة مرة جذابة، مرة ممتعة، <hesitation> تسمع أغاني، تسمع <hesitation> موسيقى جد <hesitation> سلسة، جد ممتعة <hesitation> سهلة سهلة جدًا جدًا جدًا، ممكن أي شخص قد يفهمها، وممتعة، وبسيطة جدًا جدًا جدًا.